जसा म्हारा दोस्त। जसा मा सारा स्कूल में पड़ेचा एक लार। ओटे का भायला नरा रेचा। लार ही उठे चा बैठे चा। रोज स्कूल में आधी छुट्टी हो ची जे लार ही खेले चा। जे दूसरा गांव को दोस्त रेचो जो कैचो ऊ म्हारो साव दोस्त है। ऊ नरा बार पेन बीत जांचो जे पेन देचो में लिखवा काने। म्हा लिखे चा। म्हा दोई कदी लड़्या भी नी। दोई साथ ही रेचा दोई खेले चा। मस्ती भी नी करे चा। कई भी पढ़बो मेलबों दोई आला उला बता चा। कई नी आचो जे पूछे चा। ऊ मैसे पूछे चो। मु उसे पूछे चो। मा दोई खास दोस्त रया।